Fagnasehoan'ny gny piso gny firaketam-pony amy gny tompony da koa hoe izy magnaniky ambonin'ny tompony egny da mihantahanta egny. Mihosihosy adofodofotsy gny volon'igny amy tompony igny. Zay gny fomba fagnasehoany anazy aloha zany. Atoriany aby gny tompony.